Yɛwɔ nkyɛnsee ahodoɔ bebree a yɛde yɛ nnuane. Biaa so ne deɛ yɛde yɛ nti sɛ wokɔ gyaade a, yɛwɔ daasɛne wɔ hɔ a yɛtim de noa nsuo. Yɛtim de noa bankye. Bibi a yɛpɛ sɛ yɛde si gya so noa biaa, yɛbɛtim de daasɛne aayɛ. Yɛwɔ ayowa wɔ hɔ a yɛpɛ sɛ yɛtwi bibi a yɛde twi. Yɛwɔ ta wɔ hɔ a yɛde ka ayowa ne ho de twi. Yɛwɔ atere wɔ hɔ a yɛtim de didi. Yɛwɔ deɛ ɔso a yɛtim de nu aduane mu. Deɛ yɛde kyɛ aduane. Afei so, yɛwɔ kyɛnsee bi wɔ hɔ a, mu ware a yɛtim de nnuane a nkwan wɔ ho gum. Yɛwɔ deɛ ɔda tratra so wɔ hɔ a yɛtim de nnoɔma a ɔnhwie ngu te sɛ mmoo ne abomu, te sɛ bi a atosodeɛ bi ne woatwitwa agu so anaa nnuaba bi ne woatwitwa agu so. Ne nyinaa wɔ gyaade a yɛde di dwuma.